Aiza e! Efa kobon'lahy mi hoe za sy mainsy andeha zaho amin'ny am'ray volana ambony iry nefany raha taogna mila karakaraina de saika ampikaramanao zany za hoe io koa lesy mba tondrotondray ohatra hoe isak'andro mandraina de isak'andro harivariva de <hesitation> fa hamboatra mi ansena rehefa tonga avy akagny zaho.